د داسې یو خوږو مصرف چه اکثره وخت هغه صحي واوسي او د هغه جانبي غوارض یا تاوان کم وي، خصوصاً هغه کسان چه شکر لري، نو زما په نظر که چیرې شات استفاده سي او یا هم تور چاکلیت استفاده سي دا به بهتره وي، صحي به وي.